अगर मोर् घरे रातके खानाके तहिन पाँच जना पहुना आईत् हैं। आऊ मोर् तिरा आधा घण्टा किल बचल हे कह्लेसे मै हाली हाली पिसान गंन्जमु, आउ हालीहाली रोटी पकाके तौके तेना पकैमु। आउ जाके तौके तेना पकाके हालीहाली सलाद कट्मु। आउ तौके तयार हुइमु आउ तौके ओईनेन् खबैमु।